guyya tokit <hesitation> jar tok boti gurrete woni ak feri kasa haden gurrete safar yaate dub ishuma safar kan kas jirtu bahari kasit dabenii, dabeni unnum borbadeni, unum borbadeni, unum borbadeni ada jarkun gennan ishin safar kan gar ishin yaaten feri gar dibian dete timte, gar dibian directions dibian kasa yaate dubattan inamannen deke feri ishia tan himbekeni bare ishi it dargen unum borbadeni, unum borbadeni, ishia gar dibit dargen, gar dibian kasa yaate mayye egian dargeni ishinen simu kulli dura dame dandani ishi hintracenu.